عندي جزمه واحده الهيا بمشي بيها الشغل وهيا في شكل زي الحزمه الاسبورت جزمه طبيعة عاديه اسبورت كده بمشي بيها الشغل